Me̱ne̱, meji, meeta, <noise> meeren <noise> mene, meji <noise> meeta <noise> maaru, meefa, meeje, meefo̱ meesan, meegua, okan-le-egua <hesitation> eji-le-egua, eren-le-egua erudogun <noise> <hesitation> biri meji-le-onidogun <noise> meeta-le-orudigun <noise> meeren-le-erudogun <noise> maaru-le-eru dogun <noise> meeta-le-arudogun <noise> meeje-le-arudogun <noise> meesan-le-arudogun, ogun, okan-le-ogun, meji-le-ogun <noise> meeta-le-ogun <noise> meeren <noise> -le-ogun <hesitation> <noise> maa ru-le-ogun, meefa-le-ogun meeje-le-ogun, meejo-le-ogun <noise> <noise> <hesitation> meesan-leogun <hesitation> <noise> ogbin <noise> okan-le-ogban, meji-le-ogban meeta-le-ogban <noise> meere̱n-le-ogban <hesitation> <noise> meefa-le-o̱gban, meejé-le-ogban, <hesitation> <noise> meejo̱-le-o̱gban <hesitation> meesan-le-o̱gban <hesitation> ogun, meeji-le-ogun, meeta-le-ogun <hesitation> meeren-le-ogun, maaru-le-ogun, meefa-le- ogun, meeje-le-ogun meejo̱-le-ogun, meesan-le-ogun <hesitation> meesan-le-ogun o̱re̱n <hesitation> okan-le-ore̱n me̱je-le-o̱re̱n meeta-le-o̱re̱n maaru-le-oren, meefa-le-oren, meejé-le-oren, meesan-le-oren <hesitation> meejo-le-oren meesan-le-o̱re̱n o̱gban.